طبعا يا صديقي، يمكنك استبدال الأطعمة السكرية بالفواكه الطبيعية أو الحلويات منخفضة السكر. كما يمكنه تحديد أيام معينة عشان تتناول الحلويات كنوع من التوازن. بس لو أنت زودت في تناول الحلويات، ممكن تصاب بالسمنة وأمراض كثيرة مثل السكر وتصلب الشرا-.